Ya, telefony zegny ndraiky e, foa- fitaovagna araiky, <hesitation> afaka hagnantsôvan'olo, afaka hanandefasagny mesazy, zegny hoe hagnoratagna, afaka <hesitation> afaka hagnagnaovana jeu ô, karahanjegny, marobe zegny raha afaka ampiasagny telefona i.